күйеуінің көзіне шөп салған келіншек жанын қоярға жер таппай жүр
мені ешкім түсінбейді сіз де сіз де түсінбейсіздер потому что ол ситуациядан өту керек
мен сол кезде ойладым мен қазір өз өзімді өлтірсем енді барлығы тынышталады
екі баланың анасы біраз уақыт бұрын бастығымен төсектес болған
ерлі зайыпты болып тұрып ыыы бір басқа бөтен еркекпен жатып қойған әйелді ұстап артына елу дүре соғып
есекке теріс мінгізіп таңып байлап қойып жібереді екен де ауылынан айдап жібереді
онысы қазір қыр соңынан қалмай жүргенге ұқсайды
сәлем жаным қалайсың неге телефоныңды көтермейсің
мен жұмысқа бармаймын енді мен алдында айттым ғой енді асықпай отырып сөйлесейік
жаныма жақындамасаң жолдасыңа айтамын деп бопсалаумен келеді
өзіңде бір стержен деген болу керек некеде барсың алладан кешіріміңді сұрап намазға жығыл семьяңды сақта
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
отбасы сыйластық махаббатпен сезім жарасқан орта
бұл қасиетті ұғымды әркім әрқалау түсінеді әртүрлі қадірлейді
алайда талай қиындыққа шыдамай тізе бүккендер де қол бұлғап кеткендер де баршылық
махаббатпен тұрмысқа шығып алланың алдында адал некелерін қидырса да кейбіреулердің жүрегі өзгені қалайды
олар біздің қоғамда бар болар біздің қоғамда көп
бүгін біздің студиямызға гүлім есімді аруымыз келіп отыр бастығыма ғашық болдым дейді
толығырақ мән жайды өзінен сұрап білсек гүлім қош келдіңіз студиямызға
бізге басынан бастап айтып берсеңіз қалай басталды неден басталды
саламатсыздар есімім гүлім
жиырма сегіз жастамын
жиырма сегіз жастасыз мхм
тоғыз жыл тұрмысқа шықтым
сегізде ұлым бар екінші ұлым бір жарымда
жұмысқа шықтым
ы бұрын жұмыс істемегенмін

енді менде ыыы опыт работы болмағандықтан ыыы бірден сондай жақсы жұмысқа емес ыыы офис менеджер болып жұмысқа алды
содан басталды барлығы
ашып айтып берсеңіз енді бірден басталып кетпеген шығар
жұмысқа тұрдыңыз бастығыңыз қай жылғы еді
менің арғы жақ бер жағым сол ау
меннен үлкен қатар қатар болғанда сәл үлкен
енді ол кісі маған бастық ретінде жұмыстан көмектесті білмеген жерлерімде айтты
сыйлықтар бере бастады
содан ммм
бір сезім болды ма ұшқын болды ма түсінбеймін

м білмеймін айта алмаймын ы мүмкін ұнатып қалған шығармын ол кезде мен ммм ол адамды жалпы
қандай ой бар і не м енді кішкене түсінбедім
сыйлықтар басталды сосын түстеніп ы обед ішейік деп тамақ ішейік деп содан кейін кешкі ас басталды
сөйтіп арамызда қарым қатынас басталып кетті
қанша уақыт ішінде
жұмысқа тұрғаннан екі айдан кейін мхм көңілдес болып кеттіңіздер ғой иә
көңілдес болғанда ондай ыыы ондай емес ыыы
мен енді өзімнің қателігімді түсінгенде ы жұмыстан кетіп қалдым
жұмыстан кетіп қалдым
ыыы енді қазір ол кісі маған маза бермейді
бірақ сіз қаламайсыз
жоқ енді мен білмеймін енді ол кезде мүмкін сезімше берілдім бе әлде ыыы алданып қалдым ба бір сондай сәт болды
айта алмаймын ммм кішкене түсіндіру қиын болып тұр
түсіндіріп көріңіз енді тырысып
басында мен оны ыыы жай андай дос ретінде қабылдадым да ол кісіге бір бауыр басып қалдым ба бір сондай бір сезім болған сияқты болды
қазір ыыы енді
ақылға салып барлығын қарағанда дұрыс емес екенін түсінген кезде ыыы мен өзімнің енді не істеп жүрмін
неге бұндай жағдайға тап болдым сондай өзімді сұрақтар қойдым
қаншалықты жақын болдыңыздар қарым қатынастарыңыз қандай деңгейге дейін барды қарым қатынаста болдық біз
жақын болдық ау жақын қарым қатынаста болдық
түсінікті ғой әрі қарай иә ол
яғни кештетіп те кездестіңіздер ғой иә бір бір рет иә
мхм қазір қалай қарым қатынастарыңыз мен кетіп қалдым ол жұмыстан ыыы телефонымды көтермеймін
ыыы маған түрлі номерлардан хабарлама жазады ыыы
хабарласады егер сен жұмысқа қайтып келмесең мен сенің күйеуіңе айтамын дейді
мәссаған ыыы сіз жұмысқа тұрған кезде ол кісінің өзінің отбасы бар ма еді бала шағасы иә отбасы бар
сіздің де жолдасыңыз екі ұлыңыз бар еді иә ммм
білмей қалдым деп отырсыз ба енді
енді білмей қалдым болғанда білдім ғой
білмеймін ммм білмей қалғанда мен барлығын білдім ыыы
бірақ бірақ кейде болады ғой адамдарда андай неосознонный поступок дейді ғой сондай жасадым
мхм күйеуіңізбен қарым қатынасыңыз қандай қазір
қазір
үйге кіре алмаймын адам өлтірген сияқтымын
бірақ ол ештеңе білмейді ғой иә ммм
ол кезде қандай еді қарым қатынасыңыз жұмысқа алғаш тұрған кезде жақсы біз ііі жүріп ыыы қосылғанбыз
бақытты отбасымыз деп айта аласыз ба
болғанбыз мхм махаббатпен қосылдыңыздар иә ммм
қалай ойлайсыз өзіңіз бәлкім ммм бастығыңыз
сіздің күйеуіңіз сізге бермеген нәрселерді берген шығар
не себепті керек болды ол сізге бақытты отбасына не себепті басқа бір еркек керек болды деп ойлайсыз
өзім осы сұрақты өзім қоямын ы бірақ ыыы ответ таба алмаймын жауап таба алмаймын
енді қазір сіз сол бұрынғы бастығыңызды жақсы көрдім деп айта аласыз ба сүйдім деп
иә мүмкін сол кездерде бір болған шығар
бірақ ол негізі махаббат емес ол ммм бір ы уақытша бір сондай бір
өткенші сезім бе сезім иә
ол өтті кетті ме қазір
көргіңіз келеді ме ол кісіні жоқ
араласқыңыз келеді ме жоқ
мхм жолдасыңыз күдіктенген кездері болды ма
ы енді соңғы кездерде қазір менің телефоныма маза жоқ қой түрлі адамдар хабарласады
сосын мен айттым м андай номерімді ауыстырып тастайын деп сол кезде сұрақ қойды не үшін
енді бұрыннан бері келе жатқан телефон номерімді оны не үшін ауыстырасың ыыы
енді онда қандай себеп бар деп сұрады
ыыы күдіктенген сияқты сол кездерде
ммм бірақ өзіңізге нақты ештеңе айтқан жоқ иә жоқ былай солай тек қана андай мхм жай айтты былай ешқандай сондай
қазір неден қорқасыз
отбасымды жоғалтудан қорқамын
адамдардың сөзінен қорқамын
жауап өзімде жауап жоқ ы жауапсыздығымнан қорқамын
неден үміт күтесіз
просто мені ы мазаламаса екен
маған тыныштық берсе болды мхм
бұрынғы бастығыңыздың отбасы туралы білесіз бе
енді былай ыыы сыртынан білемін былай соншалықты жақсы білмеймін қандай отбасы қалай мхм
енді өзінің сөзі айтуы бойынша ыыы ол махаббатпен үйленбеген ііі мүмкін сондықтан да шығар сырттан осындай
ол біледі просто қалай адамды өзіне қарату керек сондай ыыы алдауды біледі
и мен оказывается бірінші адам емес екенмін
ммм ал ол кісінің отбасы біледі ме екен әлде күдіктенбейді ме
м білмеймін мен ол туралы отбасын білмеймін оның ммм
мен ыыы только ммм интернеттен көрдім оның әйелінің түрін а былай білмеймін
ал сіз ыыы сол бастығыңызбен кездесуге шыққан кезде немесе кездесуден келген кезде жолдасыңыз қайда жүрсің деп сұраған күндер болды ма
мен енді ол адаммен соншалықты сондай күнде кездесуге барған жоқпын ол кездесу бір ақ рет
кешкі астан келесіз мәселен жұмыстан кейін иә
енді ол жұмыс уақытысын ғой бізде в основном
жұмыстан тыс сондай үйден кешігу деген ондай менде болған жоқ
бірақ рет болды ондай ол кезде біз ммм
жоқ ондай подозрение болған жоқ ммм
жаңа айтып қалдыңыз ғой енді жақын қарым қатынаста болдық деп
сол бір кездесуден кейін кешкі кездесуден кейін үйге бардыңыз ғой енді
сол кездегі өзіңізді сипаттап беріңізші
қандай сезімде болдыңыз есіктің алдында отырдым андай кіре алмадым үйге
мен сол кезде түсіндім ммм что қателік жасап жүргенімді
есіктің алдына барғанда түсіндіңіз иә
жоқ енді жолда өзім түсініп келатырмын ғой барлығын не болғанын не істегенміді
содан үйге қанша уақыттан кейін кірдіңіз бір сағаттай отырдым ғой деймін
бір сағаттан кейін кірдіңіз алдыңыздан кім шықты
үйде ешкім жоқ менің жолдасым осы жақта ол астаналық осы осы қалада тұрады
ыыы оларда не болып жатқан үйлерінде ремонт сияқты соған көмектесуге екі ұлымды алып кетіп қалған ғой мхм
сосын ыыы мен жұмыстан келгенше олар кішкене кешіккен сол жақта
бірінші кімді көрдіңіз балаларымды көрдім
балаларыңызды көрдіңіз айтып беріңізші есіңізге түсіріп сол күнді балаларыңызды көрдіңіз жүгіріп келіп амандасты ма
иә сосын ы неге ванныйға кіріп кеттім беті қолымды жуып андай енді түсіндім де сол кездер сол сәттерде
сосын ванныйға кіріп кеттім де беті қолымды жуып өз өзіме келу келуге тырыстым
сосын бірақ қайта бөлмеге кірдім үйге кірдім ванныйдан
ал күйеуіңіз келгенде ше
көзіне тік қарай алдыңыз ба
ол ештеңені сезген жоқ па
білмеймін енді сезген жоқ наверное потому что айтатын еді де не болды деп
көзім қызарып тұрды ғой кішкене сосын м айтты че то ауырып тұрсың ба деп иә басым ауырып тұр дей салдым
жалпы күйеуіңіз жақсы адам ба иә

енді ы когда как ол ыыы сондай қатал адам емес
бәрі орнымен ба бәрі орнымен
әділ ме иә ол үнемі
қандай артықшылығы бар сіз неге ол жігітті таңдадыңыз
ол неге басқа қыздардың күйеулері сияқты емес несімен артық сізге суреттеп беріңізші
ол өте қарапайым ыыы кез келген адамды кез келген уақытта түсінуге тырысады ол шындықты адалдықты жақсы көреді
ешқашан ешкімге өтірік айтпайды ыыы өтірік айтқан адамдарды жеккөреді өзі ұнатпайды
ішпейді ішімдік ішпейді темекі тартпайды
қандай кемшіліктері бар
спортпен айналысады
кемшіліктері қызғаншақ
қатты қызғаншақ
енді і кейде болады мысалы мен ммм жұмыс жасағым келеді мен осы уақытқа шейін жұмыс істемедім ғой үйде отырдым
і бір нәрсемен айналысқым келеді ыыы оның ойынша әйел адам үйде отыру керек
сол ал соншалықты айтарлықтай онда кемшілік жоқ
гүлнұр ханым студиямызға қош келдіңіз
айтыңызшы ммм кейіпкер туралы айтпас бұрын жалпы жалпылама сұрақтан бастайықшы
көңілдес дейміз бе ойнас дейміз бе ашына дейміз бе ол не үшін керек жалпы адамға
ыыы мен бір сұрақ сұрасам болады ма алдымен болады
ы отбасыңыз түгел ме еді шыққан отбасыңыз әке шешеңіз мхм
ыыы әке ы анаңыз ы ана анаңыздан ыыы мейірім ммм не дейді ы шаттық көрдіңіз бе
әкеңіз ше қандай адам болды ішті ме жоқ
ішпеді ме жақсы ыыы бақытты отбасынан шықтыңыз ғой ммм
кішкентай балаңызға кім қарайтын еді сіз жұмысқа шыққан кезінде қанша жасында еді кішіңіз енді бірден асты екіге толады
кім қарайтын еді мамамыз жолдасымның мамасы жолдасымның мамасы
бірге тұрасыздар ма жоқ біз бөлек тұрамыз но олар осы қалада
енді бізде үйде мама дейміз просто дұрыс емес
жарайды аға әркім әртүрлі айтады ғой сөзіңізді жалғастырыңыз
ііі негізі неше түрлі жағдайлар болады
ыыы отбасы жайлы сұрағаным өйткені ыыы кейбір толық емес отбасынан шыққан ыыы қыз балада осындай жайттар кездесіп тұрады
айтады ғой потребитель ретінде ер кісілерге қарайды дегенім ше
анасында бір реніш болады ер кісілерге ыыы қызын да сондай тәрбиемен ы өсіреді и иә ер кісіні бір ммм пайда көру пайда алу ретінде бір қарайды
сол кезінде осындай сыйлықтар сыйланды деп айтты ммм внимание яғни көрдіңіз иә сол нәрсені
сол нәрсеге ііі қызығып ыыы қыз баланың сондай жасауы мүмкін
ұяда үйінде ммм өзінің жолдасымен дұрыс қарым қатынаста болмаса ішсе ы зорлық зомбылық көрсе ол нәрсені ол нәрсеге барады негізі
ыыы но бірақтан біздің кейіпкеріміздің айтып отырғанына қарағанда ыыы жолдасы өте ммм мейірімді өте таза өте пәк кісі ііі толық отбасынан шыққан
жолдасымен қарым қатынастың салқындауынан да болды ма сонда
өйткені ыыы ешқашан ы жұмыс істемегенмін дейді ғой
және жұмысқа шыққан кезде ыыы бастығымнан ыыы сыйлықтарды көрдім дейді
ы түскі асқа кешкі асқа шақырғаны бар дейді ол арада ммм жолдасыңызбен қарым қатынас қандай еді
бізде қарым қатынас негізі барлығы жақсы
бірақ мен бастығыммен ондай жақын араласқаннан кейін оған деген кішкене көзқарасым андай онша ашылып онымен сөйлескім келмеді
енді суи бастады деп те айта алмаймын бірақ ы
араларыңыз сәл алыстай бастады ғой алыстай бастады иә
сонда жолдасыңыздан көре алмаған жолдасыңыздан күткен ыыы нәрсені және оны ала алмаған бастығыңыздан м именно нені көрдің
мен олай өйттіп мен айта алмаймын олай ол ыыы менің күйеуім андай ы ол үнемі внимание
бізде әр праздник болсын балаларымның туған күні болсын мереке болсын ол жай ы жай анандай просто дата дейді ғой
сондай кездердің өзінде ол мереке жасап жүреді ол сондай өте көңілді біз керісінше мен мысалы тұйық болсам сөйлемейтін ол керісінше сондай көңілді адам м андай
біз туған күн бір жерге барсақ ол асаба болып жүреді ыыы
ол ы наоборот ы семьясына внимание бөледі үнемі
онда сізге не жетпеді деп айта аласыз
соны өзім түсінбеймін ғой айта алмаймын соны
әлі ол сұрақтың жауабын тапқан жоқсыз иә
негізі бұндай нәрселер жаңа эмоция алғысы келген кезінде болатын нәрселер де
бірақтан біздің кейіпкердің айтып отырғанына қарағанда мен білмедім енді мына қаншалықты ол кісі ашық сөйлеп отырғанын
өйткені і отырғаннан қолдарын қайта қайта ұстай бергенінен қобалжып отырғаны көрініп тұр
ііі және бір і сөздерінде ыыы жұрт не дейтіні маған маңызды деп айтты басында неден қорқасыз деп сіз сұрадыңыз ғой
сол кезінде сол нәрсені айтты яғни ол да болуы мүмкін қазір ыыы мындай ыыы телеэкранға келіп шығып отыр
негізі әйелдер қауымын ыыы
бөлек алып қарастырған кезде бәрін жалпылама қарауға болады ма
қаншалықты өзге адамның жетегінде немесе махаббаттың немесе бір жаңағындай өткінші бір сезімнің жетегінде кетіп қалуы мүмкін
ыыы жалпы айтқанда негізі і жалпы ыыы әйел адамдардың біздің өзіміздің ыыы
ыыы қабылдап жатқан адамдарымызға қараған кезінде әйелдерімізге ыыы көбінесе внимание дейді ғой сол керек
ыыы мысалы он жыл ы тұрмыс құрып жүргендер ыыы бір күні күліп келеді әдемі болып келеді
себебі ммм маған жолдасым он жылдан бері ыыы қайтадан жаным деп айтты дейді мысалы
сондай нәрсе гүл берді деген нәрсе то есть сондай нәрселер әйел балаға все время керек те
ал сонда егер сол он жылдың ішінде басқа жақтағы басқа бір еркек жаным деп айтса сол қатты әсер етіп қалуы мүмкін бе
ыыы қатты ыыы мынандай сөздермен ммм әдемі сөздермен ііі бір қатты сыйлықтар беріп
қатты бір өзіне жетпей жүрген бір вниманиені алса ой кетуі мүмкін пендеміз ғой деп айтылады ғой содан кейін
ол жалпы жаңағы айтып кетті ғой ы жалпы негізі қыз балаға емес оның жаңағы ашынасы дейміз бе или жаңа бастығы дейміз бе жігіті дейміз бе
өзге жігіттің і қаншалықты мынау тәжірибесі дейді ғой қызға деген оны қаншалықты өзіне қарата алады
мысалы жігіттің де жігіті бар жаңа неше түрлі мысалы кейбір жігіт бар ынжықтау келеді ол қызға деген подход жасай алмайды өзінің несін білдіре
ал кейбір жігіттер бар жаңағы он қыз отырса соның он қызын да өзіне қарата алатындай өзінің бір жаңағы тәжірибесі мол ма
отырған жерде гүл қылып жібереді жаңағы сөзі қызды қалай қаратуын біледі сондай сияқты ретінде жаңағы
тетіктерін біледі ғой иә жаңа бастығы жаңа сыйлықтар жасады сосын жаңағы күшті күшті әдемі әдемі сөздермен алдап та қойды ма
сөйтіп сөйтіп өзіне қаратқан сияқты бірақ ыыы қыздың өзі кейін і бәрі енді өткеннен кейін жаңағы өткен сәттен кейін өзі түсінген сияқты да
кінәсін түсінген сияқты мен не үшін мынандай қадамға бардым мынандай неге бардым
ол сәл ғана жаңағы махаббатқа мас болды дейміз бе көптеген ондай қазіргі сәтте мысалы бір вечер кішігірім жаңағы отырыс болсын бірдеңе болсын
қыздар сол күн өткеннен кейін барып түсінеді ғой қателігін
мен неге мынандай қадамға бардым неге мен осындай жасап қойдым деп барып жаңа өткенен кейін барып түсінеді де ол нәрсені
түсінікті ғой яғни әлгі ііі бастығы болып тұр ғой бәленің бәрі сол кісіде болып тұр ма
енді екі жақтан да қарауға болады бұл жерде жаңағы қыздың да кінәсі енді ол ол жігіт енді зорлаған жоқ не істеген жоқ
былайынша айтқанда енді екі жаққа да байланысты да бұл нәрсе
бірақ енді жаңағы жігіттің тәжірбиесі мол болғандықтан ба жаңағы айтып отыр ғой бұл бірінші қыз емес бұған дейін бұл неше түрлі қыздармен де алдында жаңағы өзі ііі кездесіп жүрді
жаңағындай қадамдарға барып жүрді сондықтан да оны жігіттің тәжірибелік молдығынан шығар деп ойлап отырмын
ал енді осындай жағдайға тап болған келіншектің күйеуі не істеу керек
енді оны шыны керек айта алмаймын өйткені әртүрлі жігіттердің де неше түрлі жігіт бар
мысалы кейбір жігіт бар оны кешіре біледі де ал кейбір жігіт бар мүлде кешіре алмайды
сұрақты өзіме де қойып көрдім де мысалы мен жаңа қарап отырсам күйеуі әп әдемі ішпейді шекпейді спортпен айналысады
өзінің көптеген ы жаңағы семьяға деген вниманиясын отбасылық мерекелердің бәрін ұмытпайды иә
мен қарап отырсам жаңағы қасиеттердің көбісі менде бар екен де бірақ мен өзіме қоямын да менің әйелім сондай қадамға барса мен кешіре аламын ба
сіз жауап бере аласыз ба бұл сұраққа
мен бе иә

енді бұл мына досбол биге келетін болсақ та досбол би айтады
ел ы алыс алыс жатқа алыс жерге бармаған жер қадірін не білсін әкес әкесі би болмаған ер қадірін не білсін ааа
қыста ы соғым соймаған жылқы жылқы етіне тоймаған ас қадірін не білсін
ііі жаңағы
адал досты сатпаған ыыы етті тұзбен қақтаған
кіммен кім жатпаған ұрғашы қадірін кім білсін дейді де
сонда былай ыыы қорытынды шығаратын болсақ бұл атам ы ғасырдан бері бұл жалғасып келе жатқан дүние
енді алла тағала бізді еркек қылып бұл кісілерді әйелі заты етіп жаратқаннан кейін бұл қарым қатынас деген өте өте нәзік әрі күрделі мәселе де
бұған бұл жалпымалама бірден осылай болған осылай болу керек деген сияқты айту өте қиынға соғады да сондықтан жаңағы айтыватқаныңыз өте орында
ііі жігіттің де жігіті бар азаматы бір бөлек жылқының да жылқысы бар қазан аты бір бөлек дейді атам қазақ
сондықтан бұл жерде ммм тығырықтан шығатын арбаны сындырмай өгізді өлтірмей шығатын ііі жолдардың тетіктері бар да бұның бұл жерде
және бұл еркек пен әйелдің қарым қатынасы бұл адам ата хауа анадан келе жатқан дүние де
сол мына нәрсені айтып кетейін кезінде алла ыыы адам атаны бірінші жұмақта і бірінші топырақтан жаратып жұмаққа жібереді ғой
жұмақтан сөйтіп ыыы алладан жалбарынып серік сұрайды маған серік беріңізші
сол кезде түнде ұйықтаватқан кезде қабырғасынан алып ол кезде түлкінің құйрығы ұзын болған түлкінің құйрығын қосқан жыланның ы уын қосқан
неге әйел кісілер енді сол жерде жан жануарлардың барлығын қосып хауа ананы жаратқан
сөйтіп отырғызып қойған таңертең тұрып адам ата қарайды хауа анаға сөйтіп қарап отырады да шақырады сен кімсің кел жақындашы дейді
бір айтады екі айтады жақындамайды үшіншінде сабырсыздық танытып адам ата хауа ананың жанына барып сен неге мен шақырғанда келмейсің деп қасына барса
мені алла тағала жаратқан кезде айтқан бір шақырғанда келме екі шақырғанда келме үшінші шақырғанда бар
мен енді үшінші рет шақырғанда барғым келіп тұр еді өзім ақ деген ғой сол кезден бастап еркек әйелге баратын болған дейді
сосын жұмақта екеуі жүрген кезде шайтан келіп ы жылан болып сыбырлап құлағына хауа ананың жеме деген алманы жегізген ғой еркекке
сонда і әзімхан нұршайықовтың кітабында бар махаббат қызық мол жылдар деген
сол кітапта айтады ей қыздар сіздер айтқан сөзге көнбейтін сіздер айтқан сөзге иланбайтын еркек кіндік жаратылыста жоқ дейді
сондықтан бұл жердегі қарым қатынасқа келетін болсақ ы бұл ыыы жаңағы айтыватқан сөзіне қараса
бұл қарындасым өте жасырып отырған дүние неге десең адам өзінде жоқ нәрсені іздейді бұл кісіге жетіспеген витаминдерді ана жігіт бере алған
көріп жүрміз ғой қандай не жерде қай жерде тығырықтан
сондықтан бұл жақтан алынбаған дүниені жігіттен іздеп бойынан табылған
және де қиыннан қиыстырып ол жігіт баурайтын неше түрлі тетіктері бар оны ы психологтар біледі хабары бар
сондықтан бұл жерде енді ыыы сан алуан енді себептер салдар
бұрындары ер азаматтардың осындай ыыы қырық қадам аттап қойса қызға барады деп кінәлап жатушы едік
қазір сәл теңесіп келе жатқан сияқты ма қалай
енді бұл жерде деген қарасаңыз ыыы енді еркек болғаннан кейін ол еркек кіндік ол қай жерге барса да ол еркектігін жасайды
ол ыыы сондықтан бұл жерде не бұл жерде енді бір бір жақты айту өте қиын да өте мына жерде тақырыптарың да қиын таңдалыпты негізі
бұл жерде бірдеңе айтып біреудің отбасын ааа айрандай ұйып отырған отбасын бұзғың келмейді әрине
иә екі балапан өсіватыр бұл жерде бірдеңе айту өте апайға берейік өмірлік тәжірибесі мол
менің ойымша мен сұрақ қоюыма болады ма болады иә
қызым өзің тұрмысқа шыққанда бірінші азаматың осы күйеуің болды ма иә
ыыы үйіңде әке шешеңнің қарым қатынасы қандай болды
үйден алған тәрбиең ешқандай былай
жоқ мен сіздерді тыңдап отырмын ғой анадай да бұл жерде
тектен текке барып сен анау ы бастығыңның ы қойнына кіріп кеткен жоқсың
мен ы анандай азаматың бар
егер маған он жыл бұрын осындай сұрақ қойған кезде если он жылдан кейін сен солай істесең сен не істер едің деген кезде
мен всегда айтатынмын ой ол менде мысалы көп құрбыларым олар арақ ішеді темекі тартады
солар айтады осындай ы ой мен клубқа бардым анандай ер адаммен таныстым м біреулер тіпті ажырасқан біреулердің ы күйеулері бар
ы сол кезде мен айтамын да қызық қалай ол сен енді семьяң бар ғой ондай адамдар бар біздің арамызда
и олар андай сондай нәрсе жасап алады да спокойно өмір сүріп жүре береді де сол кездерде мен айтатынмын қалай ол қандай ол ы қалай болды
қалай сен сондай қадам қалай үйіңде жүресің содан кейін енді күйеуіңмен қалай сенің қарым қатынасың
ал қазір маған сондай сұрақ қойса мен өмірде оказывается бәрі болады екен
менің семьям нормальный семья ыыы біздің ондай отбасында ондай ішу темекі тарту андай ажырасып кету басқа деген болмаған
мен ыыы ортаншы қызбын ы бір әпкем бар бір қарындасым сестренкам бар сіңілілім бар ыыы
ортаншымын и бізде ондай ешқандай мамам мен папам төбелесіп ол арақ ішіп келіп әлде біреуі үйге қонбай ондай бізде скандал болмаған
мен бардым психологқа қазір сіздер айтып отырсыздар ғой ойбай ол андай ыыы внимание или ы алданып қалды басқасы или деген күйеуінің
мен барғанмын психологқа ол мені ыыы маған ыыы ешқандай сондай ақыл бере алған жоқ
сіз қазір үйге барыңыз да күйеуіңізбен отырып сөйлесіңіз дейді а сонда мен не айтамын күйеуіме
психолог сіздің өзіңіздің санаңыздан сіздің жауабыңызды өзіңіз шығу керек те
жоқ енді ол маған айтады да енді мен ыыы енді ол маман болған соң мен оған бардым ғой
қараңызшы мен оған не айтамын деп отырсыз да яғни ортақ әңгіме де жоқ болып тұр
жоқ жоқ айтады да осы ситуацияны дейді де бар да күйеуіңді спокойно отырғыз да екеуің балаларды бір жерге апарып тастаңдар дейді
сосын жолдасыңа осы осылай қалай болғанын что сен алданып қалғаныңды и ол қазір енді айтып жүр ғой мен
ы ол адаммен былай болды ол сыйлық берді сосын жақсы болды иә содан кейін ы қалаған нәрсесін алып алғаннан кейін онда андай болды
мен оған кез келген уақытта баруым керекпін ыыы ол қалағанын істеу керек
то есть ыыы угрожать ете бастады ғой маған енді ол айтады да соның бәрін сен күйеуіңе айт что сен алданып қалдың
ы осындай жағдай болған деп жаңағы психолог айтты маған отырып сөйлесіңдер дейді
бәрін ашып айт деді ме бәрін ашып айт дейді ал мен оған не айтамын
сіз айтуға қорқасыз ба
мен просто мынандай ой келді маған егер мен
осылай үйде жүргенше как будто адам өлтірген сияқты иә мен лучше ыыы оған айтайын да
ы балаларымды алып кетіп қалайын деп ойладым бірақ ыыы менің ммм балаларым әкесін жақсы көреді
и олар ұл балалар болған соң ы ер адамсыз өскенін и мен оларға қандай ыыы әйел адам болған соң қандай тәрбие бере аламын ертең
мен оған ыыы полноценный семья болғанымызды қаладым жалпы ал айтсам ол кешірмейді кім кешіреді оны мен мен енді оған не деп айтамын
мен лучше тогда енді өлейін деп ойладым
қарындасымыздың айтып отырғаны өте дұрыс бір жаңағы психологтың айтып отырғаны мысалы психолог деген неше түрлі психолог бар да
психологтар ол психолог деген ол кім ол періште емес қой оның айтқанының бәрі дұрыс бола беретіндей
жаңа айтып отырғаны дұрыс емес ол күйеуіне барып жаңағы отырып айт оны ешқандай ер
жаңағыдай мысалы мен сені бардым жаңа маған сыйлық берді изменять еттім сосын ол жігіт айтады ғой әй ертең басқа біреу сыйлық беруі мүмкін саған
тағы біреу береді сенің көңіліңнен шығады ей сен сонымен де жатасың ба деген сондай сұрақ туындайды ғой ол онда да вообще мүлдем сенбеушілік пайда болуы мүмкін де
бұл жерде енді былайынша айтқан кезде енді сәл болсын енді бұл қыз түсініп тұр ғой қателігін түсініп тұр
семьясынан да айырылғысы келмей тұр енді ол қателікке бармаймын деп те тұр бірақ енді
бұл жерде бұл жерде ешкімге ештеңе айтпай ақ қойған дұрыс иә қалай ойлайсыз
сол айтпай ақ қойған жылы жауып қоя салған дұрыс сияқты ма енді бір жақтан андай да айрандай ұйып отырған семья құрып
сіз ойлаңызшы сіз андай адам өлтіріп келесіз де сосын қолыңызды жуып сол адам өлтірдіңіз де сол қолыңызбен а потом күнде тамақ ішесіз
жоқ мен сізді түсініп тұрмын да жақсы мен ііі мен ойладым
тығырық тығырықтан шығатын жол іздеп жүрсіз ғой әлі күнге шейін соны таба алмаған кезде мен ыыы өлейін деп ойладым мен суйцид жасайын деп
жоқ сондай прям сондай ыыы мені ешкім түсінбейді сіз де сіз де түсінбейсіздер потому что ол ситуациядан өту керек
мен сол кезде ойладым мен қазір өз өзімді өлтірсем мүмкін ыыы енді барлығы тынышталады
и мен білемін что менің балаларым әкесінде қалады и әкесі оларды ы ешкімге ыыы жылатпай өсіреді деп ойладым
анадай болмайды бәрібір де иә
ы біздің бала күнімізде көршінің ііі папасы болған балалары мен әйелі қайтыс болып ол кісі ауырып қайтыс болды да
и олар ешқашан полноценный семья бола алмады біздің үйде мысалы біздің мамамыз қарасады тамақ береді
и олар анасыз бақытсыз болып өсті соларды елестеттім де мен
мен айтайын бір ауыз сөз иә
бара алмадым ондай нәрсеге
бұл кісінің опасыздығы мен айтатын едім ыыы кісінің тәжірибелігінен емес бұл кісінің тәжірибесіздігінен болып отыр
ы біздің кейіпкеріміз тұрмысқа өте ерте шыққан сияқты иә иә
ы және тек қана бір ер азаматпен араласқан ы соның ыыы қанатының астында болған
ы кейін жұмысқа шыққаннан кейін бұл басқа ер азаматтар көріп олардың түрлі алдауларына арбауларына тез түсіп қалып отыр
егер бұл кісі жастайынан көпшілікпен араласып сондай жұмыс істейтін болса әлгі адамның қаншама тәжірибесі болса да бұл кісі оны тоқтатушы еді
сондықтан бұл кісінің тәжірибесіздігі бұл жерде м сондай бір қателікке ұрындырып отыр
сондықтан мен ойлаймын бұл тек қана өмірдегі бір қателік болады ыыы бәріміз ыыы
бұл кісі қазір ыыы өте өзін өзі кешіру мәселесі ыыы сондықтан мен ойлаймын сол сол бағытта жұмыс істеу керек
яғни бәріміз бір ауыздан бұны қателікке жатқызып тұрмыз иә әрине мхм
сіздің ііі сарапшылардың айтқан пікірінше бәріміз і бұған жаман нәрсе жат нәрсе ретінде қарап отырмыз иә солай ғой мен ойымды қосайын ғалым иә иә
осы жерде тағы бір факторды ескеріп өтуге болады жаңа сіз айтқандай ыыы бұған дейін жұмыс істеген жоқсыз иә
жұмыс істеген жоқ дала бетін көрген жоқ яғни сол адамның айналасында отбасында ғана болды да
ыыы дала деген бұл кісіге мүлдем таныс емес сондықтан мүмкін иә тансық нәрсе де мүмкін ыыы бұл кісі күндегі күйген тірліктен шаршаған шығар жалыққан шығар
романтика керек болған шығар
сыртқа шыққаннан кейін бірақ романтиканың не керегі бар бірақ өзінің күйеуі жасайтын болып тұр ғой
ыыы мәселе бұл жерде жұмыс істемегені басқа ортамен таныс болмағаны жаңағы қосыламын мен ойымды айтып қойдым бірінші болып иә тәжірибесіздігі
бірінші өз өзін кешіру үшін уақыт беру керек шығар ал одан кейін әрі қарай і өз өзін кешіріп
өз өзіне келгеннен кейін ғана ы күйеуіне айту керек пе айту керек емес пе соны шешу керек сияқты
бірақ менің ойымша айту керек ыыы өйткені бір күні шығады ол
тап осындай жағдай ыыы луйза хейдің кітабында бар луйза хейдің де басынан тап осындай нәрсе өткен
сосын күйеуіне барып айт деген психолог барып айтқан сөйтіп ажырасып кеткен
кейін тағы да тұрмысқа бірнеше рет шығып сөйтіп енді өзінің басынан өткенін айтып отырады да луйза хей кітабында
енді айтпағым не бұл жерде тығырықтан шығатын нәрсе талай ыыы жаңағыдай басынан өткен осындай қарындасым сияқты басынан өткен адамдардың кітаптарын оқу керек
олар қалай тығырықтан шықты арбаны сындырмай өгізді өлтірмей әдемі шығатын жолдар көп қой сосын ник уйчичті оқыңыз жизнь прекрасна деген
аға сіз қызықсыз
рұқсат етіңізші мен сол ойымды аяқтайыншы мен сізді бөлген жоқпын ғой
екі қолы екі аяғы жоқ адамның өзі қазір бүкіл әлемге миллиардер болып кетті де әлемге әңгіме айтып жүр қазір миллиардтаған ақша тауып
бұл деген әшейін бір мезілдік бір кезең бір бір алла тағала бізді әрқайсымызды берді бұл біз үкілі үмітіміз ата ананың
мына жарық дүние бізге бұл бақыт сыйлады бұл жайдан жай адам келе салмайды өмірге бола салмайды
өзіңмен өзің қоштасу суйцид ең күнәнің көкесі сол өзін өзі дарға асу тіпті жамағатпен бірге сізді тіпті көмбейді де жаназаң да шықпайды
қазақта сондай болған негізі өз өзіне қол жұмсағандар өте ауыр күнә ол күнәні арқалап кетпеңіз екі дүниеде
бұл жарық дүние керемет мына жарық он сегіз миллион ғаламды жаратқан алла тағаланың балқыбазар бабам айтады
алланың сыйы деп білемін сөздің құдырет жүйесі он сегіз мың ғаламның бір алла болар иесі
тәуекелге бел бусақ алланың болар киесі кеудеміздегі жаным жаратқанға тиесі
ызғытып айтады дауысыңды өңірде өшкен шайтандай семізін сөйле сөзіңнің мың жылқының ішінде он жыл қысыр байталдай
намазбенен ораза сауаппеннен садақа берсеңіз ажалға да қарсы тұрар тай салмай дейді
көрдіңіз бе ажалға деген ол мына сіздің тығырықтан шығатын тек қана мен бар өз өзіме қол жұмса ол дұрыс емес ол мына тығырықтан шығатын жол емес кешіресіз
бұл уақыт тоздыру керек уақыт бәрін шешеді уақыт өткеннен кейін сіз дұрыс айтасыз екі ұл өсіватыр
ол елдің біздің қазақстан мемлекетінің екі ұланы тағы да оның артынан інілер өнетін шығар қайдан біледі бір алла біледі
сондықтан бір ұл тапқан әйел көрші құланға сәлем бермес екі ұл тапқан әйел көрші құланға сәлем бермес
үш ұл тапқан әйел күйеуіне сәлем бермес төрт ұл тапқан әйел ханға сәлем бермес дейді
тағы да екі ұл тапсаңыз ана еркек сізді одан бетер жақсы көріп кетеді
жұмамұрат аға енді жаңа өзіңіз біздің табиғатымызбен байланыстырып кеттіңіз иә сонау жоғарыдан бастап ыыы би шешендердің айтқан сөзімен
яғни адам ата мен хауа ананың табиғатында бар нәрсе екен бұл иә ешқайда қашып құтыла алмайды екенбіз әрине
мәселен нұрлан өнербаев ағам айтады ғой өмір сүріп күнменен айды сүйдім түнде мен дейді
ай да күн де жақсы ғой бірін бірі білмеген дейді иә несі жақсы оның
міне мысалы қараңыз бұл анау ыыы біздің бабаларымыз қалай бұл жерден тығырықтан шыққан бұл
ііі бұл жерде екі әйел үш әйел төрт әйел негізі құран кәрімде де біздің шариғатпен біз мұсылманбыз ғой он төрт ғасырдан бері
сондықтан бұл әйелдерді көп ұстау бұл ыыы әйелдердің бір ы еркекпен арасындағы қарым қатынас жаңа да айтып кеттім ғой өте
бұны бір бір біржақты қарауға болмайды да бұл көп салалы көп тармақты бұны түсіну үшін көптеген жаңағы ы кітаптарды оқу керек
өзі тәжірибе енді ыыы крылов айтады ғой теория без практики мертва дейді мына кісі қарындасым өте орынды дұрыс айтты
өйткені жастайынан қарындас тұрмыс құрған сосын еркектен басқа еркектерді көрмеген де ол адам да бір тамақ жей берсе жалығады ғой тамақты көргісі келді де
біріншіден еркек адам солай жасады түсінікті иә ол қазір қоғамға жат қылық емес
бірақ әйелдің осылай қателесуі дұрыс емес меніңше екі жақта да кінә бар
дегенмен де ыыы әйел адам болған соң кішкене білу керексің өзіңнің әр қимылыңды
ыыы қадағалау керексің ол міндетті түрде иә өйткені он ана болашақ ұлт тәрбиелеуші
ы бірақ енді бұл қыздың жағдайына қарап отырсақ өзі де түсінбей соған түсіп қалған сияқты
сол үшін м бұған дейін де жаңағы атап өткенімдей әйел өзінің бір кеңістігін құрау керек пе еді өзі басқа нәрсемен айналысып даму керек пе еді
ыыы жаңағы үйінде жүріп құр төрт қабырғаға қарап жүрмей ыыы күйеуімен жағаласып бір нәрсемен ы бір нәрсемен айналысып жүру керек пе еді
сонда жан жағына қарап басқа еркекке көңілі аумас еді деп ойлаймын
мүмкін сіз осыған дейін м күйеуіңізге шынымен ғашық болдыңыз ба ы болмадыңыз ба соны да қайтадан ойлануыңыз керек шығар
өйткені менің ойымша шын сүйген адам шын сүйген адам опасыздыққа бармас еді деп ойлаймын өз басым енді
алып қосарыңыз бар ма заңдылық бар бұл жерде мен бір заңдылық көріп отырмын
жалпы ер мен әйелдің арасындағы қарым қатынас өте күрделі және өте нәзік бұл бір қарап айтқанда ментальді иә ментальді уровень деңгейді
бұл кісі айтып отыр күйеуімнің міні қызғаншақтық деп отыр яғни күйеуі сенбейді
күйеуі бұны жұмысқа жіберген кезде ылғи қызғанышпен жібермей ұзақ үйінде ұстап отырған солай ғой менің түсінгенім
ы сонда егер адам ойлаған кезде әрқашан да адамның ойы орындалады
сондықтан ер адамның ойында сондай болып тұрса мен ойлаймын оның да бір ыыы несі бар себебі бар
әйелдің осылай жұмысқа кіре салысымен солай қателікке ұрынуы ер азаматтың бұрыннан бергі ішінде жүрегінің түбінде ойлап жүрген
бір ііі түйткініне келіп соғып отыр бұныда да бір сондай бір заңдылық бар деп ойлаймын
ы кейін енді ыыы енді мен ойлаймын енді бұл шығатын жол ы бұл кісі ммм басқа шынында да бұны ойлай бермей
ы кісімен қарым қатынасты үзетін болмаса телефонын өзгертеді ме бірдеме жасау керек
ы сөйтіп ол кісіні мүлдем ойынан шығарып мүлдем ойынан шығарып өзінің басқаша қызығын тауып табу керек басқаша мақсатын табу керек
ыыы ал ер азаматты ер азаматқа оны айтып ер ер азаматына оны қинаудың қажеті жоқ деп ойлаймын
олай болмайды ашып айтыңыз
олай болмайтын себебі ііі менің жаңа сіз сұрақ қойдыңыз ғой сіздің заманыңызда осындай болды ма деп
мен бір жерде қызмет істеп жүрген жерде тура осындай жағдай болды күйеуі сыртынан сезіп жүрді
біразға дейін итаршыл өмірменен өмір сүрді оларда да тура бір ұл бір қыз бар ды
содан кейін ақыры бір ыыы бес алты жылдан кейін осы жағдайдан кейін ы бірақ әйелі ұзақ солардың бұрынғы ы бастықпенен жүріп жүрді де
бес алты жылдан кейін айырылысты айырылсқаннан кейін балалары өсіп балалары өсіп осы бір жыл болды қайтадан екеуі қосылды
бұндай жағдайлар бұрында болып тұрды бірақ та мен жаңағы айгүл ханым ғой иә айгүл ханымның сөзін тірілткім келеді жел болмаса шөптің басы қимылдамайды дейді
егер де әйел өзі бұралаңдап ойнақшып тұрмаса ешқандай еркек оған жоламайды дұрыс айтады
қатты көзіңді бір бақырайтып қараса ол еркек мынау пәледе машайып қашқан мынаған жолап керегі жоқ дейді
былай ойнап күліп жай жүруге болады былай әзілдесуіге де болады ы сөзбен сөз таластыруға болады
ары жақ жаман ниеті жақындап тұрған кезде небір қатты сөз айтып не көзіңді бақырайтып
немесе өзің семья жағыдайыңды айтып аузыңды ауызын жауып отыратын ол әйелдің құдыреті оған жетеді
сондықтан да әйелдің ііі ақылы қырық есекке жүк болған дейді қырық есекке жүк болған дейді
егер де әйел өзі барып ана ыыы еркектің жанына жатпаса еркек оны зорлай алмайы
осы күнгі заманның жағдайы белгілі мені зорлап кетті деп ыыы
қалай айтамын ондай артықшылық жауапкершілік керегі жоқ бірақ та ол бұндай жағдай бұрында болған мхм бұл менің өзімнің басымда
абылай жаңа менің сұрағыма не деп жауап берер едіңіз
і жалпы ол көңілдес дегенге мен өте білмеймін енді өзімнің көзқарасым жеке өзімнің көзқарасым көңілдес дегенге жалпы былай тура қарай алмаймын
ондай дұрыс емес деп санаймын ол ы былай енді діни тұрғыдан да былай өзің де ыыы алып қарайтын болса
ол көңілдес дегеніміз мысалы қазір сіз бір көңілдес болсаңыз ол үйреншікті жағдайға айналады да
ертең анамен көңілдес болғыңыз келеді арғы күні анамен көңілдес бол
күнде жаңа ағам айтып отыр ғой бір тамақты жеген адам жалығады дейді де одан кейін әртүрлі тамақ жегісі
ол адам одан кейін ойы ол үйреншікті жағдайға айналып кетеді де сіз күнделікті отырасыз аңдып отырасыз да уже аналардың бәрі қызық болмай кетеді де сізге
мынау жаңағы айтып отыр ғой гей деген жалпы қалай пайда болады
уже адам барлық нәрсе жеткен кезде әйел адам да қызық болмай кетеді де уже ол еркек адам көргісі келеді
сондай сияқты нәрсе де ол күнделікті әртүрлі нәрсені қарай берсеңіз ол ыыы ол үйреншікті жағдайға айналады да ол сосын әдетке айналып кетеді
ол негізі мысалы мен өзім семья құрғанмын үйленген адаммын шүкір бала шағам бар
бірақ мен білемін де бұл махаббат деген нәрсе ол сол жаңағы қызығушылық жаңа үйленгенге дейін басталады
үйленгенге дейін сен ол әйелің сеннен саған өте жақын адам бірақ махаббат деген иә бауыр басу
ол махаббат деген ол жаңағы ұшып тұрған кезде пайда болады да ше соның бәрін махаббат махаббат дейміз де
ол енді әркімге махаббатыңды аша берсең ол мысалы ұнату деген нәрсе жаңа айтып отыр ғой ұнатып қалдым деп
мысалы еркек болған соң жаңа жүресің де көз болған соң иә иә
әдемі ііі сұлудың да сұлуы бар неше түрлі сұлулар бар әрқасысын көрген кезде жаңа бір өзіне қарап жаңа мә мына қыз не деген сұлу екен
бірақ енді сені оны сұлу екен деп жаңағы жақындап сені жаңағыдай ой осыған не істеуім керек осыдан айырылмауым керек деп сұлуға барсаң
ертең тағы бір сұлу кездеседі оған ой мынау сұлу екен деп мына әр сұлудың артынан жүгіре берсең
яғни бауыр басу махаббат және ұнату үшеуін үш бөлек алып қарастыру керек иә аха
болды сен соған адал болуың керек те мысалы көбісі жұмысқа немесе жаңа шыққан кезде боянады әрленеді әдемі киімін киеді
сол кезде ғана өз өзіне ы әйел адамдар внимание бөліп сөйтіп не істейді де жаңағы күйеуіне барған кезде ондай әдемі болып жүмейді де
содан кейін жаңа басталатын шығар жаңа қыдыру не дегеннің бәрі
абай егер де әр еркекті ұстаймын деген әйел болса үйдің шаруасына да бала бағуға да балаларды оқытуға да өзін өзі қарауға да уақыт жеткізеді
шын сүйіп қосылса мен жұбайыммен елу бір жыл тұрдым м барлығына үлгердік құдайға шүкір
қазір қазір жұмамұрат аға іхі бес ұл
ер азаматтарға қатысты айтты ғой жаңа үйде қызығушылық қалмаған кезде қыдырады сыртқа деп
жоқ ол әркім әртүрлі ғой жалпы мынау ыыы әзтәукенің жарлығында бар да жеті жарлықта
осындай мысалы ерлі зайыпты болып тұрып ыыы бір басқа бөтен еркекпен жатып қойған әйелді ұстап
артына елу дүре соғып есекке теріс мінгізіп таңып байлап қойып жібереді екен де ауылынан айдап жібереді
оны көрген қазақтың даласында жүрген есектің талай ол ерте де көп ы ауызы дуалы ақсақалдар көрген
оған ешкім көмектеспейді ажыратып анау аштан өліп есектің артында содан кейін қазақтың әйел кісілері қыдырмаған да жүрмеген былай
сөйткен де жазалау да ол ол басқа бір еркекпен жатқан әйелдің күні мынандай болады деген
енді ол мысалы қазіргі таңда енді заман өзгерді ағым өзгерді жаһандану заманында
кезінде төле биден де сұраған екен бір отызға келген жігіт мен не істесем болады мына қызға бір қыз жақсы көремін осыған үйленейін бе үйленбеймін бе десе
төле би қарап отырып айтады дейді ол қызға үйленсең де үйленбесең де өкінесің депті ау неге депті де сөйтсе
сен оған үйленсең күндердің бір күнінде оның ыыы ол періште емес кемшілік қателіктерін білесің де
әй әттеген ай сәл кідіре тұрсам басқа қызды көрсем еді шіркін ай деп ыыы айтасың
ал егер үйленбегесін әй әттеген ай осы қызға үйлену керек деп өкінесің өйткені уақыт өзінің орнына қояды да
адам өйткені өзгереді ғой ол америкаға барсаң да жүретін адам жүреді жүрмейтін адам жүрмейді
алтын көрсе періште жолдан таяды дейді ғой жаңағы басқа бай өзінен ауқаттырақ ы бір жігіт көрдіңіз иә жаңағы
басқаша сезім болды басқаша бір сәт иә ыыы бірақ ы сол алтынның ішінде не жатқаны енді сізге сабақ болады алдағы уақытта
ыыы бәрібір де менің ойымша мен өз жеке басымды алып орнына қойсам ы мен іштей оны сақтап жүре алмас едім
мен керісінше осы жағдайды пайдаланып өзімді де күйеуімді де тексеріп көрер едім
құрмағанмын бірақ мен өз жеке бас тұрғымнан
басына түспегесін сезбейді адам
ыыы сезбеуім де мүмкін бірақ мен өзімнің мінездік тұрғымды ескере отырып ыыы балаларымды алып ештеңе айтпай біраз уақытқа кетіп қалған болар едім одан кейін егер іздеп жатса
жоқ біраз уақытқа кетіп қалып кешіресіз қазақ айтады үш күнде төсек суиды
баяғыда менің үлкен ағам үйленген кезде бір бірімен келіспей қалатын кезде әке анам келіп жеке бөлмеде жатады да қыздардың қасына барып жеңгеміз жатады
сосын ұлдардың қасына ағамыз келіп жатқанда шешем көріп қалды да өй дені сау ма бала қайда деп екеуін
мен баламын ғой ондамын ба сол сексен бес сексен алтыншы жылдары
сөйтіп аға ағама ұрысқан денің сау ма біреудің ыыы қанаттыға қақтырмай тұмсықтыға шоқтырмай келген қызын
үйге әкелдің де үйлендіңдер енді үш айдан өткеннен кейін екеуің келіспей жеке жатасыңдар ол болмайды балам
үш күнде төсек суиды қазақта ерлі зайыптың арасында төсек суиды деген әңгіме бар
ол кетіп қаламын сосын қайтып келемін деген ол дұрыс емес еркекпен жай деп сен неке суын ішкеннен кейін ааа неке ғайып ол дұрыс емес
өзінің алдындағы адалдық бар да ол соны бір ретке келтіру керек қой бәрібір де мен мысалы өзімді орнына қойып
менің ойымша ы бұл отбасының тыныштығын бірінші ойлау керек өзін емес бұл жерде
ер азамат оны оның көңілінде бір не пайда болады суықтық
кейін балалары екеуі кеткеннен кейін балалары олардың ы зардап шегеді сондықтан бұл жерде ең дұрысы өзіңізді кешіріп ы бәрін жауып болашақта бұл қателікке ұрынбау
ал болашақта біліп қойса не болады іхі
бұл жерге студиямызға гүлімнің келіп отыруында тағы бір себеп бар жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой маған тыныштық бермейді дедіңіз
әне өтіріктің арты бір тұтам ол шығуы мүмкін ертең
қайта қайта хабарласып сен мендіксің қалаған кезімде кездесуім керек деп бұрынғы бастығыңыз иә
ол айтады что этот семьясымен ажырасамын
сен ажырас дейді сол бір екі рет солай айтқан
соны м мүмкін оны мен түсінгенім бойынша ыыы әйелі оның одан үлкен кішкене ол енді білмеймін ғой мен мен оның әйелін былай суреттен ғана көрдім ғой
ы әйелім үлкен мен махаббатпен қосылмағанмын мен ыыы енді сені жақсы көремін
ы сіз оны ұмытқыңыз келеді иә сізге тыныштық керек
мен оны семьяммен ажырасып сосын оның семьясымен ы ажырастырып потом
қалай ол на чужом горе счастье не построешь қой қалай сен бақытты боласың сосын қалай одан кейін өмір сүруге болады
мен ы сөйтіп айттым оған
бірақ қыр соңыңыздан қалмай жүр ме иә
қанша уақыт болды артыңыздан жүгіріп жүргеніне бір айдай болды мхм
қазір хабарласып өзінен сұрасақ мәселенің мән жайын

жоқ алдына ала келісілген бірінші өзіңіз сөйлесесіз үндемей отырамыз

алло кім бұл мен гүлім
а сәлем жаным қалайсың
алло алло
ы қалайсың неге телефоныңды көтермейсің жақсымын мен сізге алдында айттым ғой маған звондамашы деп
вообще маған звондап смс жазып хабарласып қажет емес
неге мен жұмысқа бармаймын енді мен алдында айттым ғой сол
енді асықпай отырып сөйлесейік те оны
ассалаумағалейкум
уағалейкум ассалям
евразия бірінші арнасы пендеміз ғой ток шоуынан хабарласып тұрмыз есімім ғалым
гүлім бүгін біздің студиямызда отыр
сіздің қыр соңымнан қалай бір ай бойы хабарласып қайта қайта мазамды ала береді дейді сізді
нақты айтыңызшы не керек
сіздер араласпаңыздар а оған сіздер араласпаңыздар
не үшін қыр соңынан қалмай жүрсіз гүлімнің оның отбасы бала шағасы бар екенін білесіз бе
байланысты үзіп жіберді
бірақ бірінші сөзінен ақ ұқтық қой сізді жаным деп отыр
кездесейік сөйлесейік деді ме иә ол всегда сөйтіп айтады
кездеспей ақ та қой сөйлеспей ақ та қой одан да жаңағы
жанұямен жаңағы жоғалтып ал дейді жоғалт та басқа телефон ал
қарым қатынасыңды түзелеп сол дұрыс сол жағын ойлау керек
ол просто мен менде адресімді біледі ғой ол айтады если сен ы андай жоқ болып кетсең мен дейді ыыы
үйіңе іздеп барамын дейді ме мен келемін потом сенің күйеуіңе барлығын айтамын дейді сенің
и ол саған емес бәрібір маған сенеді мен барлығын айтамын а просто қалай сонымен өмір сүруге болады
қалай потом қалай олай өмір сүруге болады айтыңыздаршы
бұл неден шығыңыз сіз осы неде жалғыз қалған сияқтысыз менің ойымша
тым өзіңді зынданға салып қойғансыз бұл негізі сіз одан шығыңыз бұдан сіз басқаша бұл сіз басқаша биіктен қараңыз
сіз ы сәл неде отырсыз сонда шыға алмай отырсыз иә
менің ойымша бұл кісі сізді жақсы көрмейді біріншіден махаббаттың әртүрлі деңгейі болады
біз айтып отырған сыртқа қызығу деген біз көбінесе соны махаббат деп қабылдаймыз сөйтіп ал негізі махаббат
шын жақсы көретін адам олай істемейді ғой иә
сүю деген ол бірінші қызығудан басталғаннан кейін екінші адамгершілікке келеді одан кейін мейірімге келеді одан кейін барып ы өзін өзі құрбан етуге дейін барады
сонда ммм біз көбінесе адамдардың бәрібір қызығады еркектің барлығы ы бірінші деңгейінде қалып қояды
тек қана сырттан қызығу арғы жағында дамымайды арғы жағында дамуды ойламайды да
сондықтан бұл кісі сізді жақсы көрмейді бұл кісі сізді тек қана азапқа салып жүр
ал егер ол сізді жақсы көретін еркек болса шынымен ол сізді ммм баяғыда сіздің ы тілегіңізді орындап қалушы еді қайта сізге бақытын тілеп менің ойымша
гүлім саған сұрақ некедесің бе мхм некедесің некедесің бе күйеуіңмен
некеге отырдың ба шариғат мешітке иә болдық
некеге отырдың бір енді бұл алланың сыны шығар сені шайтан жетектеген қандай жолдасың бар
сондықтан ы менің айтарым сен өзіңмен өзің жұмыс істеп өзіңді өзің кешір и семьяңды сақта
адамда стержен деген болады стержен мен деген ы ылғи ер адамдармен жұмыс істегенмін при том жолдасым жоқ болды меннен ер адамдар қорқатын
сен иіліп бүйтіп күлімсіресең кому не лень көзін салады ол ер ер адамдардың табиғатында бар
сондықтан саған айтарым соберись өзіңде бір стержен деген болу керек некеде барсың алладан кешіріміңді сұрап намазға жығыл семьяңды сақта
мұқағали мақатаевтың ммм мына өлеңін есте сақтаңыз әрдайым
шыда шыда шыдай түс шыда тағы шыдамдыны мына өмір ұнатады үмітіңнің кұлан иек құла таңы әйтеуір бір атады бір атады
өкінбе өкпелеме бүгініңе өмір өмір болмайды түңілуге мәңгі сені жазбаған сүрінуге қайта тұрып хақың бар жүгіруге дейді
бәрекелді мұқағали ақынға алып қосарымыз жоқ қой
адал некеге құрылған отбасыларыңыз әрдайым берекелі болсын деп осы жерден сөзімізді тәмамдайық
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана аман сау болыңыздар